é kiee'exa la kú exin réefri jÖ jélⱥ ñí e jmⱥⱥ tá kiä' ji ɇn, jnáa' jmáará' e tⱥⱥ' rá' la jɨ jmɨɨ, o tⱥⱥ' ráa' lajɨ kié, tⱥⱥ' ráa'la jy enɇɇ, tⱥⱥ' náa' 'móo' nɇ, too' nɇ, jö' nɇ, ñíjmí nɇ, eñǿǿ tá jmⱥⱥ ñí jö e laǿ nún e jiä' kú yáa la jy mó kieerá' kö' a jiⱥ' kuli jmⱥ' mɨ juu 'mⱥráá' ñǿ' jéjö ejö tá ejmⱥⱥ ñée ñí jö tⱥⱥ' ráa' jmɨɨ ekulí dsí e kúli uⱥⱥ' dsí, dsí jö e nⱥⱥ náa' ela kú e dxii iⱥⱥ, e ïï' ráa' jmɨɨ e guɨ', ejö tá e kiä ñí jö.